Zero, arivo, aroa arivo, telo arivo, efatra arivo, dimy arivo, enina arivo, fito arivo, valo arivo, sivy arivo, ray aligny.